Hewan yang paling sayo jijik tu tikus, kareno tikus tu tinggal di got kan, terus dak tau dio makan apo, terus badan nyo bauk jugo, nah itu tu kalaudi lewat tu kayak geli bae gitu nah, lewat-lewat disamping, nah dio tu dio tu-dio tu kadang dak takut dengan manusio, terus hewan sayo jijik tu kecoak-kecoak tu jugo bauk nian kalau di pegang gitu kan, bauk terus kayak terbang-terbang sano sini-sano sini kadang tu masuk ke makanan jadi jijik bae kalo dengan duo hewan tu, hewan yang sayo jijik tu ulek kaki seribu, nah kaki dio tu banyak, banyak nian kalo dio udah gigit tu kayak bekas gigitan dio tu jadi biru gitu nah, terus bau dio tu jugo nyengat, menyengat, kalo kito bunuh tu kayak di badan dio tu kayak ngeluarin cairan, terus cicak, nah sayo jugo jijik dengan cicak kareno, sayo pernah makan soto, terus tibo-tibo dak sengajo ado cicak jatuh dari atas, nah itu lah yang memnbuat sayo jijik dengan cicak sampai sekarang